एबे मछरिय मछरिय कस्के बात कर्साइ कहबाही जौत हुनुकर कस्नुक हसइ एगुणा देउनकही कस्नुक कस्नुक अवाज कस्नुक कस्नुक बजलही नाही हुन्क । हसे ओसने भेल एबे मछरिय मछरिय मा फडाँकाके भेले जौ हुन्का सुन्ते यापन दहिय रङवा सुन्ते फेरलही नाही हसे । हसे हुन्का बुझलही कि हुन्का एबे फद्कइ बणइ मछरिय मछरिय मा नाही यापन यापना सङ्हतियवमा फद्कके भेले किछो भेले अथवा डेराइके चाइ अथवा कहाँवा जाइके भेले हुन्का ओसने देउनकही फद्कलही । हसे हुन्का एबे यापन दहिया कस्के कस्के डिङोसइ फेरी कस्के कस्के डिङोलही । हसे कस्नुक कस्नुक कहके फेरी मछरिय मछरिय मा बात कर्साइ देउनकही । हसे एगुणा सुङ्हके भेले फेरी हुन्का सुन्ते थाह पौलही नाही । बात करके भेले अथवाअ कुनुहु किछो दोसारी मछरिय कथी किछो कहइ बणइकी । किथियो भेलइ कि कहाँके हुन्का अ एपना एपना मा सुङ्हलही हसे थाह पौलही नाही किछो कहइ बणइ कि कहाँके । हुन्का ओसने नै देउनकही बात कर्लही ।